Mebɛpɛ dɛ menya da kor mu suahu wͻ tsetse adan ho kyɛn dɛ mɛda dan anaa tɛɛntse wͻ ͻbotan bi do. Osiandɛ, annhwɛ a nna beebi a botan no wͻ no, ͻnam dɛ ͻyɛ botan no ntsi, ehum etu ma dan a meda mu no, <hesitation> kyema atͻ ho ma mepira. Anaaso dɛ awͻw adze me ma mayar.